कुतरो अपना घहरने आदमे काजे देखें दवडिन आईजाई, गहरमा <hesitation> साते साते घुमें। तेरो गड़ाई, चाटे, अले साते हिंडे घुमें, खाटला पल साता सुझाई। घहरने मालेकने रकौले राते दिनें, तज्त्यात वत्यार करें, कुत्रो अपना घहरने मालेकने देखें दवडिन आईजाई। उलकिले तेनें, अले बाहर कुत्रो दुसरो आईजाई, तेनें दवड़ाई देखें, ने धेर की मदद करें, ने प्रेमभाव बताड़े।